Ni mo léni noné biti, ni itiné ma wo fontouma bougma mola noné séne, ma nimo férine itiné ma ifontouma bougma mo wa régui noné hanne mo néyine mo wa régui noné. Nire fé régui dimoni talé mo tinama ni mo rotou bénan mo moumou mo nadjé sini mo néhine mola noné bari ni ma noné, ma rotou koune ma régui néyine.